Japan hanglya lokank soglyan famat Ani premache Jevan munjhe ramen noodles jitun teh Tati Ani noodles ghalun korta aslo padarth Jo khavpak adhbuth lagta Ani soglyan japanan avdecho Jevan hei. जपान हांगल्या लोकांक सगळ्यां फामात आणि प्रेमाचे जेवण मुञ्छे रमन नूडल्स जितून तेह टाटी आणि नूडल्स घालून कोरता असलो पदार्थ जो खावपाक अद्भुत लागत आणि सगळ्यां जपानन आवडेको जेवण हे.